<hesitation> <noise> Sport tena tian'olo atao koa zao laha Madagasikara eto voalohany aloha bôly e, de magnaraky an'izay baskety, de vô- i beach soccer koa zao tian'olo koa manao azy, de resaky sport mekanika koa zao am'izao fa manomboky maromaro olo manao azy, resaky course moto regny surtout na regny manao free-style amy moto micab- cabre regny.